अगर हमार फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता हम ओमें आलू का चिप्स, आलू का पकोड़ी, प्याज का पकोड़ी जइसन नाश्ता रखती। काहें से कि एमे मैदा का इस्तेमाल ना होला बल्की एमे मैदा के जगह बेसन का इस्तेमाल होला जौन कि सेहत खातिर नुकसान देख ना होला।